Mu maisha ane zilipwi kumbu kumbu zili zino tange njilile ndi nanja ni kumbukumbu iiwii ya kwanza kabisa enge bado nene mnono ingilili miaka iili na nalingi mchipwela pamsua wa ngombe ingi ngombe zikukwesa diene na- napano nkukwera wapanadia tivi bahi msuwa wa wanshono lapi kulu ikulu lia liu- liumia pano liumia enge tuli na bamdogo bamdogo manye tula pachie akunye tula pachie wantwala kwisipitali vikukwe isipitali yamnye pela bandeji naya nyepela bandeji nama yelo kumzi enge bamdogo tanye tula ndani ya siku mbili, tatu na pwilu kuku eno kuisi pitali yama yama sapwila bandeji ndinama manju kudia ata mingo ikumbu kumbu ya- yapili ikumbu ikumbu ino na lukwi ishule mdaa wa mapumziko ene engetu tu- tukuchina na- na ya rafiki yane waya tukuchila na ya rafiki yane enge tukulu luunduki iwene chitumba ewe tukulu luundi chitumba mhh chitumba uumwatuta weni engia pembumo oto Iya peya embu moto tukulu lundu kwalu twaenum kwambu moto uliwi mchitumba ene tu- tu- tukuluunduka kwa bahati mbaya inakwa inajikwa papa paka- paka- paka singiki kamwi luwa pachitumba kwe papa pano na jikwa nama ponela mchitumba nkukonelo mchitumba mapia makasa kupya makasa namnchukulila pano nanchukulila yama- yama ya- yarafafiki yane yamansenda yamntwala kunganda kabla ndata nasi kunganda kuvi kumunjila nakoma unachi mamo umwati utu chita chani enati napela nkulundu kapachi tumba ntapiya ama tiye pole pano wati pole amande ama leta mafuta yakwe tawa tela lum makasa kabla ya papo kaili enge kulichi mamo umutu tagwo tuku mawoela awe watoolia asali wapankila pano wampakila ndali ku- ku- kunena kaili neno liya kwepo woliwa pole shati pole aya baada ya hapo kupita kaili nakoma na kaili na chimama uwiyo kweio mantedle kaili mafuta yakweta aku ntelera ndi namayo kunganda kuvi kunganda Namo vuwa kaili tu kiyolini na kwambo umto wa kimku ndizi mkwela imvu ndizi uumkwela kidogo zimdia ate pamunda enge bado chili mnono kabisa alinge yakulanda vivyo yene baba manji kulila na mamakwe manji kulila liene viaya changanya kuyunti piyama kasa na kuumtoa aneta ataomba ipu ndizi mkwe la zshyalo nduku muumola ko ya changanyikiwa ko mmaisha ane ikumbu kumbu zilizi tange nzilile kabisa kwasababu ziya linge zikutisha ngativo